عنّا هون عم بي أولولنا في أحد الأمسيّات إكتشفت صيّاده عجوز زُجاجة بي داخلها رِسالة. هلّأ هون الأمسيّات مش معئولة عجوز تروح عالصّيد وكمان باللّيل أكيد ما بتصير. خلّينا نعتبرو حلم إنّو حلمت عجوز إنّو لئت زجاجة بي داخلها رسالة. كانت في عجوز طبعاً هاي ئصّة وهميّة، كانت في عجوز عم تصطاد لئت زُجاجة بألبا رسالة بس في هون هيدي العجوز لمّن كانت شابّة كانت جميلة جميلة جدّاً. كان يحبّا أحد الموظفين عند أبوها بي ما إنّو هنّ من الأثرياء والموظّف أجير عندُن اللّي بيشتغل عندن طبعاً <noise> أهلا رفضوا يزوجوها و منعو إنّو يشوفا وبعتو برّات البلد عشان يصير بعيد عنا وزوجوها لحدا تاني. هلّأ هيدا الشّب اللّي كان يحبّا لهيدي العجوز كتب رسالة وحطّا بالئنّينة وكبّى. بالبحر اللّي أريب على بيتا إنّو يوماً من الأيّام رح تكتِشفا وتشوفا، فتحت الرّسالة طبعاً عرفتها من مين وإنّو مبعوتي لإلا وكتير فرحت، وكانت عجوز ومن الفرحة صارت صبيّة حلوة ورجعتلا النّضارة والحيويّة لأنوا هيّ كانت هيدا الشّب تحبّو كتير بس أهلا ما زوّجوها يا و هاي أسطورة أكيد مش حئيئيّة لأنوا ما معئول عجوز تصطاد باللّيل.